<noise> to tlin gyaruni niwan ja samatlin lailai takwa karin illimi to ja tsin takor da ta iziniya bahi to munbuwan ɗo makaranta na fasaha nata darhina jos tatari ali ja minai buwun munbi ɗima washashan kɨdi ika <noise> mu bawun munfiya <noise> acan mun ba karantarwa kɨnaki jika <noise> to lokaci naka mun zusu kɨnaki ɗo gyaɓoni wato mataki na gyaɓoni niya primary mu fiya ɗo niya junio to alka jaminai ta vuhɨ to damane bahi asake karatɨ kɨnaki kɨnakɨ yika munana gɨn wato karaki kɨnakɨ yika ɗo mu zai tu zariya bamu buwun mn bi ɗima degree to ja mune fiya iko ja tsana can. <noise> a can bandɨ tsan <noise> gandi kɨnakɨ amma su garnai mundi mallamihi garna to ji har coonakɨ munda nakan canka acan bona muna tuwusi kuma mun muta ndikaga fiyati can ka manatu ndika dadi fiyati canka mumatlu muzu can bamadata dimakau yauwa muna tlu muntavunahi ina canka yauwa hamba za jika <noise> coonakɨ mundata kokari bahiyu sakeki karakɨ karatu ganda ghama layiga can nuwun bana mundata ɗimaka mikuwa migata rawa ghɨnsi <noise> acan kani ghɨnsi di sake <noise> tsa hiyama cigaba ɗahi bami ta vunahi yauwa domin wutlatlau nima jayi ata buwa tlin yauwa tlina vuwatlin mita <noise> vunahi ina ti to acan naka mun muna <noise> tlawawasi har <noise> ghɨnsi ndi kɨya rayuwa wakaka. yauwa don dima can bawasa jinaka cankau kuma acan kani fatansu a fatansa a kokari acanka kwafa tida a basira ji ganaya canka fantama basirau acanka fama ganeyau to masalali ba ta bata marisu a hama layina acanka ji ji gyarunima ko gwamnati tlin mata tsa haiya yauwa suba data kɨnakawa wato suba kinakɨ wato mallamai niya makaranta tlima tatatlin wi mɨr ba kɨrkiyu mɨr kani tija gaɓuka acanka ta ɗimusi wankwa amma ka ɗigadu aza kɨnza da funatlin yadda gaka mata ka acanfa ta ɗimai yauwa ko bada ta naka canka haka tsirahu tsakanihu ufu ghɨnjike lave ka atira ghɨnsi don hamara lada yauwa aghama can bafadatu ɗimaka fa mara lada tira ghɨnsi. To mi yaddai miya zama ɗo can mimara tlin haba da mara ji fɨma ɗima wasa ghama canmu faka tsira agaghifu fa dimaka fiya mara kyauta yada yakate to mun nakɨ can buna mundi ta dimake munna tlu munzusi mun muna tlu acanka munfara dɨfarau ko kafa karshega rayuwanan kuma miya ta rawa ghɨnsi ghɨnsi dɨ burama aghama can nakikim ba midadu dimau mun bawan mun bawangan ka dzib, ika wihɨ mun bugan mubuwan gan ikɨn a tsivunakwa upper basic ɗikɨn mun buwun ga agala muta da ɗimar to ma acan a zata zata rayuwa kuma duk acan baha kɨyusɨ tsakani hu ufa ghɨnsi ndɨ sɨbu ndi zahu albarka aghama ata kokari ba fada ta ɗimar famara lada aghama ham ba fadata ɗimankani. <hesitation> Coonakɨn wutlatau nma jayi ata buwatlin tlinja cassɨ to nika wultlimi ka sia tlindi ɗahi coonakɨ wutlimi gyabona naƙ a maidaitlin hankali coonakɨn na ndɨgyagyiyaka domin tlinji tlin wutlimi suba da bɨi tlatlin gyaruni nisuwa, suwa tlinji agi mika kuma miɗinsdu mi baa tamai to amma faka kiga mugunta fidu figata gyagyiga cai fikuma famata tsihu gashi ata gyagyi laiyu fi kiyata fiduk oo. ho to naka laika tamara caurse ka wankwa hardu siwa tiji wɨha ma to hamba zaiji mi. mi data ɗima kokari aghama lai wullimikani ndɨ mai datlin hankali don suwo tlinji buwatlin dɨbɨ ghɨjatlin witham to amma mi demuwa nama ji sɨbu nima mɚmɚni har coonaki tlinmata tsa wutlinmi nitlimu saboda ndi gyagyiya tlinu to mɨya bi mara tahi vunahɨ kaji ghaja to. Amma nakum karokɨnitia ghama lajina kaka mi bulayasu ta tlu ndɨga mataki katsikatsina du, du duwaina sɨnmaki ɗo mɚmɚni in wuya sibi nima lailai ndɨ maidai hankali ina tsahɨ wutlimi dɨbuwal tlin adama gyagyakɨ to mi coonakɨ miya gode ghɨnsi nai mimarsa makaranta kokari gyagyiyakɨ kuma miga tlu ndidindi kasance zai haraji duklai duklai badu aɓuwasu kinaji dusɨn ba ndiza lainusi dɨɓauya ɗohɨ mima samamau yauwa mima samamau aghama naka layikau migatlu ba wuwagwahi ndɨ burama don kwafa zahi kɨmasi ka za kɨnwaka to miya baya kuka nama ghɨnsɨ, ghɨnsi dɨ bwama ghama wanka tamma wonkau naka datiti ka ndi buwa faka buhu habuja faka bahu jahohi na nageria. dalili naka ndɨ zai coonakɨ ko ina faka yauwa faka bahuka ci bunahi, tahɨ vunahɨ jagi maa ndi buwaiya hamba vuvai tahi vunahɨ coonakɨ ji illimi hamba ndɨ vuwai tahi vunahi ji illimi duk baa figa nugusɨ connakɨ yauwa akɨn ti sari agyin a wican hamba ndɨ vaiya madi vaiya ji illimi ba ɗimau tima dayu bus ikanaka amma tanda a ɗinsai kwa dole ndɨ busi agɨ to hammba zai gilha ti ti karatu tidaa <hesitation> anfanin kabi ɗima sɨnke to ghɨnsi kaza albarka ɗihiks ndɨ busi ɗowu ba aɗima tsam ma niyu gabi iya kiga fa ikum ghɨnsi kazai albarka ɗahika ndɨ kiya fa ɗikɨn fa bafu wari sarko fa ghɨjahu mallami zihi ba kɨnaki kofa ghɨjahu fɨ ndi soja to ndagama canka jika amma jima ɗimazau wonkwa fa dole kwafa fa bahu tsigahu fa koyau.